Köö mó e a jia’ wýy e lyna a jia’ ‘nⱥ’ ka e bii llá ñóó jy mý e re táá’ra jy mý e kiee’ re fáá’ra jö e nɇɇ juyy kierá’ la bii tý jmⱥⱥ rá’ e nɇɇ köö dxi jñóo jmóo dsa jɇɇ jmáá xen dxi jñóo jö jmóo e lyn jná bi llá jmá la ku dxi jñóo jö ajia’ wyý, talyn re dxára dxáá’ ji my jñóo ba nɇɇ’ ää re xara kö my jñóo re fáá’ra jö kie’ jö kié’ kó ba tó’ tá’ ä’ ejö kö’ jiaro’ tóó’ tá’ my jmý’, jiaro tóó’ tá’ my üü e xa ejö, talýn jmóo tá’ jmý’ ko i jö jmóó tá’ üü ba nɇɇ’ kö’, tóó tá’ my üü ree’ my üü pee taxi jmý’ my üü jö my júú e jö e tóó’ tá’ kié’ jö tó kiää tá’, kiää tá’ kie jö tóóp’ ta’ mⱥ jö’ kö’ jö e jö’ jmóo e lyn jná llá jmⱥ i mare dxi lii la’ jö my líi jiáá tá’ dxá’ jy kié’ jö talyn re kuɇra júu ku li güii’ kó elýn jná ý e éé’ kiä’ e lyna e kuɇ e jmá ‘ñéé jmý’ jö o ñé mó jö re fáá’ra, ñéé dxi jñóo jö e nɇɇ kiä’ ý re kiöö ba e ‘náá e re éé’n e jö kí juyy kiéérá’ la, jmóo dsa ý uⱥⱥ’ ý jló ý bee’ bíí jmóo dsa i jö to jö mýy e tii jö jö mi kiöö tá’ e mi kiüü ba my ý jö elɇ kiáá ‘ñaa jö jáaá my lɇ kiöö jáaá my lɇ my lii’ lɇ re kiöö kie’ jö ba re éé’n jö kiä’ dxi jñóo jöa a la ka juy jmá.